जङ्‌‌गल एउठा वन इय हमार प्रकृतिक धन, इय प्रकृति हमराके देले यउठा यसनक देक्सार रूप। जङ्‌‌गल हमार इय यब काठी पावेवाला, वन्यजन्तु, जङ्‌गली जनावर, गाछ रुख, अक्सिजन पवावे वाला हमार इय एउठा ठेउना। जहवा जङ्‌गल ओतही स्वच्छ, सफा अक्सिजन पवाइके। जहवा जङ्‌गल फाइदा फेरि हतउ आ बेफाइदा फेरि हतउ जङ्‌गलक । फाइदा कस्का कके लेवे सकबहु त हमार इय ओहवाक ओथिया <hesitation> कथ कहसइ <hesitation> स्रोत कदहु जङ्‌गलका स्रोत हमरा यूज करे, सकबहु । जसने कि काठिया, गाछवा, घाँस, दाउरा भेलिया हसे बेफाइदा कथि हतइ जङ्‌गलक जङ्‌गली जनावरक ठउना, घरबास जङ्‌गल, ओकरामा यब <hesitation> कदेहुन रहेवाला बास बसे वाला हुनका वाते जङ्‌गली जनावर । जङ्‌गली जनावर घरवाक आसपास यइले अटेक करेसकतई आक्रमण फेरि करे सकतश यउठा बेफाइदा फेरि इय हलइ जङ्‌गलक बारेमा ।